أفضل الموت بعد شريكي, لأنه بيكون وايد صعب أعيش من دون الشخص اللي أحبه, وبيكون عندي فرصة أعتني فيه وأكون طوال الوقت في جا- في جانبه, وفي النهاية مش حاب أترك له ذكريات سيئة, وأفض- وأفضل أكون موجود علشان أدعمه في أصعب أوقاته.